Si sikei a taun asukang ta tenei vauk man na tapangun no ainoai i bil man na pasal, man na tapangun enei vauk no pasal ane nei lu lik, nan pa asuai mung tapai le no papok. Au mang bil no mas wuak ania na serei no itoiton a pok ani teneivauk, no kuk ani teneivauk, nemlapa angan le, au man nem la aulei ta angan nolo asinongaungos ri bil ane si keve dis visuk, na no uas suai niria, kilo sinong aroron. Au man ko togon susupen visuk kapa, no luk ia no was ia, go asinong aro iria, le man ko togon ri bil visuk nei lu asukang ta ri vakup, no luk kapa ia na pasal Na asinong ia nei laman. Londiri no mas was suai niria. Man nolo was le kilo nolo atakuk iria kilo tikok, man kala aulei a was, na mas pasal na ararai ta ko togon visuk pulakai e nei lu, no luk a burum na mas burum aulitai ni lu na, na itoiton, na purpurut aulitai ni nei lu, ka mas tanginang na na papok name ago. Nolo gule na naip o sa, na mas pasal ane matang na itoiton pulakai e matang, na nem wuak matang na purpurut na ngaut na matang na sukal ur o panga o sa pulakai le no mas papok ane nei lu. Emung ina name ago nei lu na mas wuak sa na mas kuk pok ani teneias nem angan. Au emung i kuk ani pok ani teneias na mas pasal a na was suai kapa ni ke bil <hesitation> ni ki sinong tanginang le Emungina i ke bilang nempo wuak ia nala gule na mang ke wuak asukang ta, itoion pulakai nei lu le <hesitation> kolo pasal ani ngelik na, na luk a itoiton pok kapa ni tenengelik si kamem angan ani tenei ngelik a nem la rot. Au teneivong kapa nempo mas sinong na nempo akus, angkukusai, nem tokol, nempo akus nem mas tokol au man nemlo buk rot nemlo usausa si rot, nem lo rot.